Рақами се барои ман рамзи эҷодкорӣ, рушди шахсӣ ва ҳамоҳангӣ мебошад. Вақте ки ман дар бораи рақами се фикр мекунам, аввалин чизе, ки ба ёдам мерасад ин идеяи якчанд ҷанбаҳои гуногун, ки бо ҳам якҷоя як чизро эҷод мекунанд. Рақами се гӯё рамзи муҳаббат, оила ва дӯстиҳост, зеро дар бисёр аз фарҳангҳо ин рақам бо гармӣ ва пайвандҳои инсонӣ алоқаманд аст.